Oyina ntaagwo anoo awuneawue ara fi hiso asuu oton, nta vínene havumaevum ayína nta yaa maa, ayaa ísoo, onyeng bhoven faa agwo ara shii ashii araa ígo aoyaio aoyaí, okuraĵa awunawune aonyi isao asuu otom. Ntara saa azezaa nto ro dem nto rodam horaa anyeng bhoven faara shiio. A ch a taatae ntara anyi onro agwo otomọ etoma j̠̠̠̠̘̘̄a ado ekem anini ora nto no ja, saa vinene awunere saa. ku ma raonyeng bhoven j̢̢̢̣a ahumo auku etoma ajo mo vaana. nta gwa ra meme bha gwa hovii ajie araa sen a kub vavua gwen asee m ataa bheven bha ja ra taa horaa. Nta ka ma vinene re nyenyea bhoven faa gwa ra na don asoo auta ataa saa bha ohara, aton saa rokaha ara bhoven faa ra oyai yai o aoyai, awunawune ara ayai bhoveo aoyai bhheven o anamere bhanoo aisoo aaya bee ayen nta bee akybha zee gwa gwo ayeng gwenne bhaohora hora asasarathem ara mee aakpene aro orani ejenaa arani ejenaa nzia aosaa rikpaso hari kahakaha bhaohora awunawune aanyeng faa gwo ra shii aododoa anyi onro tum otom, fofone abo bhakubuo bho nyi otom aayaa noo bhaohora bhaetoma ja ado ekumani awunawune saa raa

Saara haona akaha otom hama yina ozama nta sauna akuba yina yinene ego hakaha anaani gwen soaro <noise> hanforee hanforee oja oraa er otom hofi oraa nta agwo aokaana vaana nio adaamọ aonana bhaohora ora nto ja oraa ikpoho ititibho ego ajen ja saa yina maa saa je kahaa maa vaa paa or a nta ra bhoro taa ara dee ikpọọkpọọ igo kpam bha yaafi ani bha yaa ji rahon ja kpereee a kpere horaa, ajen ja saa yina re ayina nta humo ayai akaha bhaohora aana bhaohora ora gwo humono aoka ishii no opoo vora merame aana aododoa wunne bhaohara bhaohara adaam anoo soo ku mo ye mo re anoo gwe re oo ye oo vimene ozama ara ne ne re onoo ohumo onyi otom agwo. ana egbee ajenana ja gwo asaa saa akahakaha ora otom agwo, awunowune aanyi otom abhoro but ma yinayinene maa onoo omooda foree oja soo ko mova ara zomozomo re ozama awunawune ataa kwe awaawa anaa ara onoo no nan bhahara bho taa moo ro agwo a fumeto bha gwa don anan rokaha nzia ma saa bhaujani ara bhaven baa a onooara ni okpa, hokahakaha hotonho bha ramaadon o ma rosaa bhaijani o nzia bha noo bha kpaiboo bho nyio